Ошхонаи Ирландия асосан ба маҳсулоти табиӣ ва содда асос ёфтааст. Аз хӯрокҳои маъруфи он овёс, картошка ва гӯшти гов мебошанд. Ирландия барои хӯрокҳои гарм ва қаноатбахш, ки барои обу ҳавои сарди он ҷо мувофиқанд, шӯҳрат дорад.